<hesitation> بناء على الظروف والتدريبات، يمكنني عاد كتم نفسي تحت الماء لمدة تتراوح آه يعني بين خمسة واربعين ثانية إلى دقيقة كاملة، تقريبا قبل أن تصبح الحاجة إلى التنفس.